أول شيء <hesitation> فحص المحرك <hesitation> واتأكد من عدم وجود تسريبات زيت أو ماء، واسمع صوت المحرك، وجرب المكابح، واتأكد من إن المكابح الأمامية والخلفية تعمل بشكل سليم، فحص الاطارات مهم جدًا، <hesitation> جرب السيارة على طرق غير مستوية، اتأكد من إن التعليق يعمل بشكل صحيح، افحص جسم السيارة بعناية.